أعتجد إنى أفظل الطهى وتناول الطعام بالمنزل، السبب هو أن الطهى في المنزل يمنحنى الفرصة للتحكم في المكونات والخيارات الصحية، كمان يساعدنى على إعداد وجبات تكون متوازنة ومغذية، كمان الطهى يمكن يكون تجربة ممتعة ومريحة، حيث أستطيع تجربة وصفات جديدة، واكس-استكشاف النكهات المختلفة، و تأمين للوجبات في المنزل يوفرل-يوفر لى أيظا فرصة لقظاء وجت ممتع مع العائلة.